ii ɗa jaa gurku ii pətəsk um jaa maama, ii ɗa ɗagai kuma aa dlama ɗaafau aa daafau gaaɗa gəmo rikshi naka aam bai nda dlamikshi aam zəgərr gai tak nən sai rii aaman daama, jii aaman daama nən nda dlamikshi zəgərr gayi nən nda dlamekshi bai saa kumaii əiitaku ii pataskumu jag dlama magma da riɗagai ngum jaa liimma aaɗa jaa ii susau amman ii rii ɗagai nag yanda mii dammbasu ka sənubai rikshi naa daafau, dashike bii zəgəmgu tiye naa kərri kuma kakasku ke barrutiye naa rii wanda kakaska impaa ci ɗa dagai aa daafau, ɗa ɗagai aa maame, da ɗai ngun zəga bai ma, nda aam səku ngum ii riiwu.